हमिंग बार्ड हर हमेशा हवा के साथ जिधऱ हवा बहती है ओहि कती पंख को फैला कर उड़थे जो ओला कायनेटिक ऊर्जा प्रदान करथे जेकर वजह से ओकर स्थिरता अउ तेज़ गति बने रहेल।